أول شي نديرها، نجرب إعادة تشغيل الهاتف، نضغط على زر إعادة التشغيل لفترة طويلة، إذا ما صار شي، حاول نجرب، نفتح نقالي، هون ونحطها على الشاحن، إذا كان مش برضه مش شغال، نجرب إعادة ضبط المصنع من خلال ندوس على زر الهاتف، ون-ونروح لخدمة العملاء ومركز الخدمة، يساعدني.